مو جميع سلالات الكلاب ودية. بعض السلالات تكون طبيعتها ودية واجتماعية مثل كلاب اللابرادور والبيجل. بينما في ثانية مثل الحراسة والكلاب القوية قد تكون أكثر تحفظ وحذرة. لكن بالعموم سلوك الكلب بيعتمد على تربيتهم وتجاربهم مو بس عالسلالة، يعني حتى الكلاب من سلالات عدوانية ممكن تكون ودية إذا كان تتلقى تدريب ورعاية صحية.